Puesi a néé kākuii ne ntoko ñuꞌu kakuii neé tɨ́kuē jan kakuii ne dɨvɨ ntɨtɨ taman kākuii ne dɨvɨ nákaꞌan ñadɨvɨ ntika kueꞌe jan kakuii ne dɨvɨ ntika ntika dɨvɨ nákaꞌan ñá ntika naꞌnu ján ntika nāni a kākuii ne dɨvɨ ntéꞌñe ján vi kākuii ne dɨvɨ nákꞌan ñadɨv nee nani tɨkava ján vi kākuii né dɨvɨɨꞌɨkuáan an nkꞌan ñaedvɨ ntóko tuún ne nani místero vi kākuii ne dɨvɨ nákꞌan ñaɨnantɨkutɨ́ku e nakaꞌan ña tɨ́kue e neīn dɨvɨ tɨ́kuí neī dɨvɨ kuáꞌa ntute ján vi kākui ɨn ndɨ̄chɨ ngá vi kākuii ne dɨvɨ limu ján vi kākuii ne limu kuáan ján vi kākuii ne limu kuéꞌe ján vi ɨn ntɨthi i ná viɨv á ñío kaꞌni né puesi iō ntó kꞌan ña dɨvɨ̄ tikáva ján vi iō dɨvɨ ntóko ringu ján vi iō ne dɨvɨmāngu ján vi iō ne dɨvɨ nakaꞌa ñañniiitɨɨ kainūu cɨ īó váꞌ ia né kntɨꞌthi kakuii ne de lo kēpáā sa ne kantió itañun o ɨn ntɨꞌɨ toko í kuiī cí te ñaꞌa ne ña ñá kui da kantɨꞌɨ̄ kaꞌan ña pera n ne pues tini ké ñ dɨvɨ taꞌñun o ñutu i neé tɨko i ka i porke tē nɨ ña kanɨvɨ chika nteꞌñé andɨ́csi dikatañun ne puesko te ñāꞌá ne ña ko tɨ́kuē an né puesmekaxee te thi ne ingā ne kākene pues ñaꞌa ntɨꞌɨ dɨvɨ dava táta ne kākene davá ni ñaꞌa kene dú́ csi ñaꞌa te sēgún ntaꞌa ngo ne ñaꞌ kakene.